خاصو يوجد مزيان الهدرا لبغي چول، إحاول يظبط التنفس ديالو ويبدا <hesitation> يهدر قدام صحابو ولا قدام المرايا باش يولف يهدر قدام الناس، ويقدر يدير متلا المسرح، حيت المسرح كعاون الناس باش يوليو يهضرو حسن وعبرو على داكشي لباغي يچولو بطريقة <hesitation> حسن